Ao kae sie ntekueavyo na wazazi wetu tate na mma au mtu akaeniaokwe ne- netika oya ka timu ya mahakama au ti vituo vya polisi tuseme, mana tekavyo tikaewa sisi netika vibaya mwana kivyee utamwia na mtu ovyoovyo kwanza utanimwa kuvyoka na mwanakigosi lazima uuzigwe nemkata niyambwai, kama netikatiniyamwbwai kwa hiyo kuna ulinzi nkai sana netika na furaha nki sasa wantu waishivyo, sisi ne- netika niishi muulinzi, kwanza ikagwa saa kumi na mbili u nyumbani kwenu kwanza hata ukaita mtoni mwana kivyei waita wateka mazi wakanya uya nyumbani kwenu ugosoe ndima zenu za nyumbani kama kuna kwimbika kama kuna kusambua msunga kama kuna kubunduga netekavyo tukaishi, lakini sasa wezetu wana furaha zaidi maana wabadigwahuu lakini kubadigwa huru kwao ni kubaya nkyo kama kwa sisi zamani ntekwavyo netibanwa wobadigwa huru kwamba mwana akahita mtoni ekabwa hu ndoo ekaa kabisa atamwia atamwia na vikundi vya wagosi, atamwia na vikundi vya wavyee wenzie, wadaha kutamwia waza muda mkai sana, wakugosoa ndima za nyumbani kwao mwana akahauka saa kumi kwita mtoni auya saa kumi na moja na nusu, kwa kusekana na vigosi kwa kusekana na wanavivyei wezie waseka kwa hiyo aza muda kuliko sisi ambavyo nekati na muda huo wa kwekaa wa kuita mtoni useka na wanavigosi wasigigaa na wavyei wenzio waza muda wako ukwe ukwembika sisi zamani akawasaidia wazazi wetu ukwembika lakini sasa mwana wa isasa yu huru ana furaha zaidi kwa sababu naho hata akauya mami ya mntu amwambia yani wenekekuwa nkuhu tangu saa hiyo kwekaa kuudu tu asa kuya mbwi zako endeza ntutantiako ende umanye mwenye mwana nae <hesitation> mma nae kwani necheka necheka na thabiti na netika seka na dodose kumbe naesekana na vigosi, waagana kaya kuna mziki igwe kuna kiduku mwana na kio nae aita kwa kiduku mvyazi akaua mwana aita kwa kiduku aita kwa kiduku kwa sababu yani na ni mwanaashule lakini mwanaashule huyo aita kwa kiduku, mwanaashule huo asigiga mpaka akaua TV mpaka saa tano, ni mwanaashule kwa hiyo kuna tofauti, enzi yya zamani ya miaka sabinatano sabina sita mpaka kunako mwaka wa themanini na tano hivi themanini na nane, kwanza TV henkakuna, ni mwenga mwenga sana na hoti tanga TV za matajii ukaona nyumbani kuna nini hii ni wezetu wazungu au wezetu niwaotatezao wagosoao kazi nkuunkuu hizi za maana ne nao TV kwa hiyo sisi ne nkati tuko huru ne nkati na furaha sana, lakini sasa wanawaisasa wana furaha kwa sababu kaya nkiima kama inu kaya ya Kiuu kila uhendao nkyana TV kile uhendao nkyana TV, kaya nkyiima kila uhendaho wenda udi inamziki wantu wa tepu, unu ana mziki unu, unu ana mziki unu, kwa hiyo wana furaha, lakini furaha zao ni za bue bue nkazinakii mana mwana nkasoma kama vie ntikavyotasoma sisi, furaha yao kabhasoma bhana akekaa darasani awaza bwana zana <hesitation> nekuda mtu wa ngumi mwe TV kamtoa mtu mwezie mpaka ka ninihi, bwana e uda mcheza mziki udahingii hangetangwa jamii atenda havina? Havina vitana sana kuduyonadia kavinaka kawazazia hesabu ambazo nkigwammaimu wala nkawaza kama kuna kingereza wala nkawaza mbwai, awaza TV, au tuhu awaze ivyeo taita kukuduku kuhi mmeakundao, kwa hiyo wanawaisasa wanafuraha, lakini nkabha na mawazo ya maendeleo, wana wa zamani netina mawazo ya maendeleo lakini nafasi za kusoma ne nkakuna, wavyazi wantupiana nekabhanae mwana apasi lakini hea nkana Ya kumwendeleza mwanawe, ekaa <hesitation> kayaaa, akabinda kama ni mvyee ategulwa, kama ni mgosi aondewa mnda ayime, iya hii sasa kakuna mambo haya, <hesitation> mamb mambo ya furaha tu, mvyazi pia hadaha kwekaa na mwanawe dakakauwa <hesitation> tiviii, kadaha kumwambia kuwa hii sasa ni saa za kugona kesomee uhauke, hauke aha hedi kochi hita ukesomee, hadaha kukaa na mwanawe, wakakauwa hiyo <hesitation> tiviii mpaka mwisho, akabinda aenda kugona, kiwa ikeo mwana hata kaingia daasani asinka, kwa hiyo kuna furaha ndiyo lakini hakuna maendeleo, sana sana mwana kigosi akabinda kukauwa tivii, akabinda kuona viya wantu wavinavyoo, kuna michezo yao ya mipiya <hesitation> ya- ya- ya- yambwayi kwa hiyo kana maendeleo tena ya kuda shule, aonda afeli akapate <hesitation> ku- ninihii engie kwe miziki kwe vikundi vya miziki vya hovyo hovyo, nkio vya miziki vya kuyihwa mshahaya <hesitation> anga dikadu tu, kuna harusi kuyi aita, hivyo naita kwe kiduku nao nako ni mziki, ne Maisha yao <hesitation> yam- mziki huo, haya umu kaya kuna vikundi, kuna vikundi vya hea, nvyatangwa vya mikopo ya vikundi hivyo vya mikopo sasa vyatietea hasara mana mtu akopa ekigwa laki shano, laki sita ekigwa, akenkigwa kuanzia laki sita aengia dukani siku iyo hiyo kama kuna begi aegua begi dakwe kama kana shuka zake agua shuka zakwe, agua, vitenge vyake khanga zakwe, akabinda sasa engia dukani agua usazi wakwe agua tandiko dakwe, au kana nkana makochi agua makochi yakwe, ya makochi kana faida nayo makochi hayo akabinda kuingiza nyumbani ahia mkopo miezi miili tu, mwezi wa ntatu adaiwa mara kaguhu kaha ikagwa mana wembiwa kia wiki mwahia sasa ida ya kia wiki kabua ida wiki ida siku kama Jumatano yaguka aita tanga akaita tanga huko kwenda kwifisa auya, akauya nkio agona, nkio nkyeo aguuka vituhu abha sasa na raha, kama ni ana kilo sitini, zasea mpaka zagua hamsini, mpaka arobainane pia zagua uda tanga hadakeuta kauda nko Pongwa keguta udatanga hata nkaima nkaima kwa raha, hata hakasikia ni gondo daguusana, magondo ya guu sana, ye ashituka amanya ni bhantu mbha Mbasa, mkopo una hasara, mkopo ekaa akeza kutahamaki abheigiwa tandiko kwanza nadoima ntakuondeza sie ta karibuni wikidakaididi waundiigwa wala kuonekana na kazi ya kitiguka na sasa kama kutiguka hivyo tikubwia tenketandiko aanza kuladaiya tandiko naita asa via akalavya tandiko amanya ola kala kaidia tandiko <hesitation> wenda nkwa wanionee mpasi ekaa ikabwia wiki aguuka vituhu kana rejesho mara vyakaendandi awaguuka awaguuka siku wakagwiwa yani sasa hata ukagwiwa ukwendio ukwendiyo pia wantu waondigwa kwebhia wantu waondigwa kuguiwa kwendia wembia soaha wasogeza nka ndani kwasogeza kwa tite kudakaha. ukadoigwa wa ni moja kwa moja waitigwa mpaka kaya, ukeza kaya waibindiza usazzi wako tiudoe udausaza, a jamani tite kwa mwenyekiti, mwadoa usazi sasa nkipoumwenyewe ntuikipwa yugonegoneavyo ntandiko unado tandiko ambatigitaga tipunguza zyahe hea bado wadaiwa vituhu <hesitation> jamani nioni mbazi basi niendalala nendalalamike mwisho mwendataufungua usazi ufungua wakaita kwa mwenyekiti, mwenyekiti akaitamba ambakuhoeyangu, halavyaudasasi, nambazi na wewe kwa ngoja nimwonee mbazi ingalau huyu <hesitation> vyako vyakudoakahea haya vyausazi waulavya usazi, ukalavya uda usazi wagonasi unagusa tida mwenyewe wagona wamanya sanduku daho da nguo uo bado deni zia laki shanongwa ukukopeshwazo kanuzati kusia haya bado wadaiwa bado adaiwa wewe wekaa wawaguka sikukupa tawegaa nkidogo kaitosha kwegaa robo hata nusu hakaugua haya hivyo hivyo <hesitation> kubwiwa, ukabwiwa mbwa tite kuda nyumbani kwako, jamani nyumbani kwangu hii sasa <hesitation> kin- nii- kina kina mie usazi nidoha akae, atandiko mdoha akae, sasa kama mwadoha hivyo, hasa nda ntende vivi, hembiwa hata tite, wamanya mwaita huko nyumbani Mwenda kutamwiya, ukabuha huko nyumbani, wembiwa lavyazia nguo zako, tizitage, tizitoe mnada, walavyaa nguo, tatwiiga mnada, wanza kulavya kidogo za rejesho daivyee, wazilavya ziya nguo, walavya nguo, zatiigwa <hesitation> mnadaaaa zipatikana rejesho daivyee, wangojea wiki ezao, wekaa wiki ezao waguuka, au kama kuita kwema kuti, huko uguukako, ukaguka wachonga mahagio ukeza watagataga watagataga wapata nusu rejesho, ukadegadi <hesitation> harus mu- nusu rejesho wamweka mwezio, <hesitation> yuda mwezio naye kiya siku we wamweka nusu, aegezewa niwe ziwe kuda ni wa vyee wezie, kiya akatenda aegezewa mwavyee wezie <hesitation> mwisho aona mwaya usiku neka, kama wakunda hitamwege, kama kudaha guka, aguka akalawaho naye aguuka, dia rejesho sasa nnusu auya <hesitation> kio kikuu kasinda nasaa kwanzia nkeo kada asindadunasaha kama kapata kikombe cha chai haya kama nkyekupata, tanga kuna maembe enda asindie maembe kabwiya papai kwenda mwa mfu hata npange nkana santuhu adoa hata ni mti atatwia papai ekaa ada nechasasuochi ensasu aekaa adaa ekagua mazenganyesiada auya, akauya uko nyumbani ekaa kweza wezie kama waidi hivi au watatu oo sie musitikuondeza katukukuona, kwa hiyo tukuchangia, kama tukuchangia tuandahe hea zetu, hea ntazipate kuvii wakati nkiniuakakae jamani ngoja ngenda nionde hata nkahida inkande henda uondoke vivii nkahida ikande tenke tu hea zetu jamani mie nkina hea ahana hio hata kuda kizati kuda <hesitation> chahamsunga hunu hata kuusambua kizati kuusambua ivyeo uoduunga pia nkielewa hata bwana take hea zetu nteke tupokeani mkutukana akutukana nkusemea mambo ya ovyoovyo asema tu akundavyo kuwajibu, wanyamaa ukanyamaa kwamba ntekepeana nkanga tukaitage tupangane haze tutihe wafungua sanduku waweka vintuhu hahintana wapata kusambua msunga wako, wauchemsha kama una kanazi wagea nazi wekaa wada kama unawezi uutanguke wasindanasaa, waunkanenkaha aguu kau ni mma kaonekana.